افضل ان يكون لي القدرة على التحكم في الحيوانات، لان ذلك يتيح لي انا اتفاعل مع الطبيعة والحفاظ على البيئة ويساعدني على مساعدة الحيوانات في-في -في كلا الحالات، كما التواصل مع الحيوانات يمكن تكون تجربة مدهشة وغريبة ومليئ-ومليئة بالمشاعر.